Hen bi ga̱fe hen nɗe piso dega̱ ɗe hen sa̱ ni yi, hen nɗe tong hen la pet mɓit, hen tong sa̱ shat, hen la sa̱ shat, hen lap yip hen swa ƙa, so a bi ga̱fe hen ɗe piso ta̱ dega̱n sa̱ ni yi, hen zem jabbi ga̱ɗien ga̱ɗien de ɗe hen sa̱ yi ba.